جيب الشخص المختص ، اذا مثلا رسم ما انا الي أقيم الرسم مالتو - اجيبلي ويحد رسام ويحد يعني فعلا رسام وعندو خبرة يقيم الاعمال الأعمال الفنية مالتو - اذا نحت هم اجيبلي استاذ بالنحت - اذا ديكور اجيبلي استاذ بالديكور متخصص بهالحالة أنا أقيم